فرانسه د اروپا یو تاریخي هېواد دی، چې د اوولس سوه او نه اتیا کال انقلاب یې د بشر حقونو ته لاره هواره کړه. وروسته د ناپلیون له امپراتورۍ، جمهوریتونه، او شاهي دورې تېرې شوې. فرانسه د نړۍ سیاست، ادبیاتو، هنرونو او فلسفې کې مهم رول درلود، او د اروپایي اتحادیې بنسټګر هېواد دی.